anw-09-P003. Ámi iwo̱ ḱe aǵwo̱ àlu ètti ùgwem kè nkànàkè àyen ńkud ídohe èti ugwem igino̱do̱ ujai akpo̱iso̱, igu o̱do̱ afo̱n śe ànye asine or nkpo̱ is̄an eti ugwem àde nah āgbuo̱ āde ākan̄a u̱fo̱k āmmo̱ mme ākpedúk ānye idēm àkop sé ànye átan or ānye idēm ako̱p sē an̄ye ānam n̄tina àgwo̱ āde or, agwo̱ àkéyie íko̱ m̄e ánye, àfo̱ ko̱m n̄a anye awi iḱańa iḱo̱ àdè m̄me ìboro̱ àkè ànye awi íka̱n̄a íko̱ āde. m̄me iboro̱ áke onye àbolokò agwo̱ íko̱ afe awibe ànyè nkpò ànam ía èlio̱no̱ oh àgwem aginem àde awinam èben órgwò ami àde àgino̱ ake anye anama mme ikò nśigwo̱ éiye ké ákpaniko̱ ke ntak. Mme nkpo ake anye anama ḿme iko̱ nśigwo̱ àye kè ínua akpanḱpan ìdehe iko̱ ake àgwo̱ àgwo̱ àwo̱ho̱ n̄side ĺa atan úlo̱ iko̱ ntele èlu ugwom àmo̱ idehe akesio úgwen àywo̱ àti ké iḱe ntàk ewo̱ agw̱en̄ àgwo̱ àti kè ikè ntàk e̱wo̱ agwọ alu etti úgwen, idehé ńna ànye, atie kì ìse eti úgwen agwe atikè kè ífa ha agwo̱ ade áyiene ntina̱. . àmi iwo̱ kè àgwo̱ àlu etti ùgwem kè nkanakè àyen ñkud idehe eti <hesitation> ugwen igino̱do̱ ujai akpo̱iso̱ iśan èti ugwem àde nah àde àkan̄a ufo̱k àmmo̱, mme àkpedùk ànye idèm àko̱p sè ànye ãtan or àgwo̱ àyie ntina ako̱p n̄a ànye ànam. n̄tina àgwo̱ àde or àgwo̱ àkèyie ìko̱ m̃e àṉye, àfo ḱo̱m n̄a an̄ye, awi ibkàna iko̱ àde ḿme íboro àke anyè àbo̱lo̱ko̱ àgko̱ ìko̱ afo àwibe ànye n̄kpo̱ ànam la elio̱no̱ oh agino̱ am̃i àlu èti ùginem nkàk èti uginem àde awinam èben àrgwo̱ àmi àde àwinam èben òrgwo̱ àmi àde àgwo̱ awasi kè àkpanikò ke ntak mme nkps akè anye anama ḿme ikò nsigwo̱ àye àwo̱ho̱ n̄side la àtan úlo̱ iko̱ n̄te̱le èlu ugwom àmo̱ idehe akesio ugwem agwo̱ àti kè ikè ntàk ewo̱ agwo̱ alu etti ugwen, idehè nn̄a an̄ye àtie ki ìse eti ùgwen agwe àtikè kè idaha agwo ade àyiene n̄tina̱